في مكان العمل عندي أربع نوافز بس المكان مفتوح يعني ولما تطلع من الشباك تحس بالهوا المنعش يعني حاجة مريحة وحاجة نحب هادي بنشوف منها الناس الماشية والجاية، وبنعرف منها الأخبار ولو كان الجو مليح برضه بنفتحهم.